Et tereq! Ma näi just, ku üts musta rõivstõt miis murdsõ sisse autohe ja sõitsõ tuuga minemä. Ma olõ huulidsa nummõr üts ja huulidsa nummõr kats <hesitation> nuka pääl.